<noise> Misy fetign'andro sy tsia izao a Argentine ao. Io zany e da tontolo andro anakiraiky; mandritra io tontolo andro iô da ahità fihodiam-politika da fanehoan-kevitsy ny olo tsirairay. Da misy koa ny antsoa hoe tangô: karaza dihy i io izay ampiasaign'olo agny lafa manao festivaly.